við Landspítalann er mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga

segir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins talsverð röskun hefur verið vegna framkvæmda við gömlu Hringbraut stjórnarflokkarnir gengu á bak orða sinna þegar Jón Gunnarsson var kjörinn formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis

segir í yfirlýsingu fjögurra stjórnarandstöðuflokka stjórnarþingmaður segir málið dapurlegt íbúar á landsbyggðinni fá innanlandsflug niðurgreitt frá og með næsta ári samkvæmt nýsamþykktri samgönguáætlun litlu fé er varið til þrátt fyrir brýna nauðsyn borgarráð hefur samþykkt að leggja niður skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem hlaut mikla gagnrýni í

innkaupa og framkvæmdaráð hefur nú eftirlit með framkvæmdum borgarinnar önnur ríki geta

ekki leyst vandann í Venesúela þjóðin þarf að gera það sjálf þetta voru skilaboð Evrópusambandsins í dag í upphafi sáttafundar stjórnvöld neita að hleypa matar og lyfjasendingum inn í landið

gott kvöld framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að

við Landspítalann sé mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga sem þurfi ýmist að ganga um langan veg eða verja tugþúsundum í bílastæðagjöld fjölga á gjaldskyldum stæðum við spítalann framkvæmdirnar hérna við gömlu Hringbraut hafa valdið nokkurri röskun og óþægindum en

spítalans sjúklingar og aðstandendur segja að ómögulegt

við spítalann sjúklingar þurfi að ganga langar vegalengdir og aðkoman sé óviðunandi fjöldi bílastæða hefur verið fjarlægður vegna byggingaframkvæmdanna og færður fjær spítalanum gömlu Hringbraut verður lokað

framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að staðan sé mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga og aðstandendur þessum ábendingum hefur verið að fjölga

og eins og sést hér eru öll bílastæði full vandamálið er í raun og veru tvíþætt annars vegar sem getur verið mjög íþyngjandi fyrir sjúklinga og aðstandendur margir þurfa að leggja í mikinn kostnað

að vera á bíl og taka leigubíl fram og til baka í meðferð sem fylgir auðvitað mjög mikill kostnaður þetta er alveg rétt að ástandið er ekki gott hjá okkur núna á meðan framkvæmdirnar eru sem næst spítalanum en við erum að grípa til ráðstafana til að auka stæði sem ætluð sjúklingum og aðstandendum þegar hefur verið bætt við stæðum við b s í og nú er verið að bæta við stæðum við

þá á að tvöfalda fjölda gjaldskyldra stæða nálægt spítalanum sem hugsuð eru fyrir sjúklinga

og aðstandendur starfsfólk leggi frekar í stæði fjær spítalanum þar sem ekki er gjaldskylda þá stendur til að bæta við stæðum á austurhluta lóðarinnar við Eiríksgötu sem sérstaklega verða fyrir sjúklinga halla mótmælir hins vegar áformum um frekari gjaldskyldu við spítalann við erum með dæmi konkret dæmi um sjúklinga sem hafa þurft að leggja út tugi þúsunda í bílastæðagjöld á nokkrum

mánuðum þetta er algjörlega ótækt finnst okkur frá og með morgundeginum verður gömlu Hringbraut lokað að hluta vegna við nýjan meðferðarkjarna framkvæmdirnar hafa ekki áhrif á stæðafjölda en töluverð áhrif á þá sem koma á spítalann með strætó strætó farþegar þurfa nú að fara út hjá b s í og ganga í um það bil tíu mínútur að spítalanum það er vegna þess að framkvæmdir á svæðinu hafa tafið

fyrir strætó sem átti að vera tilbúin þegar gömlu Hringbraut yrði lokað tvennt er í haldi fyrir

einkum frá Spáni til Íslands yfirlögregluþjónn segir nýtt að Reykjavíkurflugvöllur sé notaður til að koma efnum til landsins burðardýr fluttu efnin meðal annars frá Færeyjum lögreglan skoðar sjö tengd

smygl mál sem teygja anga sína til ársins tvö þúsund og sautján karl og kona á miðjum aldri eru í haldi þau voru úrskurðuð í tveggja vikna gæsluvarðhald á föstudag yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að þau séu erlendir ríkisborgarar sem hafi dvalið mikið hér á landi

er talsvert magn af burðardýrum fólk er að koma inn með

til fjögur hundruð grömm af efnum hvert sinn notaður tengt flugi eru burðardýr sem eru send með ýmsum hætti til landsins bæði í gegnum Keflavíkurflugvöll

Reykjavíkurflugvöll tveir til viðbótar voru handteknir fyrir helgi en var sleppt úr haldi eftir skýrslutöku alls hefur verið lagt hald á þrjú kíló af kókaíni en rannsókn lögreglu snýr einnig að peningaþvætti við rannsökum því verið gerðar enn þá hafa þau gefið eitthvað upp við yfirheyrslur það er á byrjunarstigi þannig

frá því en þú telur að það verði ekki fleiri aðgerðir eða handtökur það hefur ekkert verið ákveðið um það allavega fulltrúar a s í fóru í dag ásamt lögreglu að kanna aðstæður rúmenskra verkamanna sem starfa hjá íslenskri starfsmannaleigu aðstoðarframkvæmdastjóri a s í segir að aðstæður þeirra séu ekki mönnum bjóðandi þeir sem kaupi þjónustu af starfsmannaleigum beri ábyrgð ef starfsfólk er hlunnfarið um laun og önnur kjör og gætu því þurft að greiða tvöfalt þegar upp er staðið í þessu húsi í Kópavogi búa tugir starfsmanna

aðstæður eru hreint út sagt ömurlegar þeir þurfa margir að deila herbergi allt að tíu saman húsaleigan um fimmtíu þúsund krónur á mánuði

er dregin af launum þeirra sem eru miðað við það sem þeir segja sjálfir undir lágmarkstaxta

þessa okurleigu sem að þarna er um að ræða eftir að þeir sögðu upp störfum hjá starfsmannaleigunni að þeirra sögn vegna vangoldinna launa hafi þeim verið sagt að þeir þyrftu að yfirgefa húsnæðið án tafar

hafa verið í sambandi við okkur og fjölmiðla

við höfum haft samband við Vinnumálastofnun

við höfum haft samband við Bergþór Ólason vék í morgun sem formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis fulltrúar stjórnarandstöðunnar segja það mikil vonbrigði að

sé komið til stjórnarflokkanna Jón Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins var kjörinn formaður umhverfis og

samgöngunefndar Alþingis á fundi nefndarinnar í morgun upplausn hefur ríkt í nefndinni frá því að Bergþór Ólason fráfarandi formaður settist aftur á þing eftir

þær Helga Vala Helgadóttir þingmaður Samfylkingarinnar Hanna Katrín Friðriksson þingmaður Viðreisnar og Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður v g greiddu atkvæði gegn tillögunni og lögðu til að Hanna Katrín yrði formaður Bergþór Ólason fráfarandi formaður og Karl Gauti Hjaltason sem er utan þingflokka greiddu hins vegar atkvæði með Jóni mér finnst dapurlegt að þegar búið er að tala um það þessi formennska eigi að vera í höndum minnihlutans á þinginu og búið að semja um það meirihlutinn kýs að hunsa tillögu minnihlutans og það þykir mér miður Jón segir að nauðsynlegt hafi verið að koma starfsfriði á í nefndinni meirihlutinn sé tilbúinn

til að endurskoða sína niðurstöðu nái minnihlutinn saman um aðra tillögu

ég sem lagði fram þessa tillögu þannig að það liggur í hlutarins eðli að mér líst vel á þessa lausn mála

mest á óvart á þessum fundi var að þegar allt kemur til alls var aldrei friður í boði innan stjórnarandstöðunnar auðvitað vonaði maður í lengstu lög að stjórnarflokkarnir myndu heiðra það samkomulag sem var fest í upphafi þings á milli stjórnarflokkanna og stjórnarandstöðuflokkanna það hvernig stjórnarandstöðuflokkarnir haga sínum málum er þeirra mál og ég þarf ekkert að rekja það hér hver ástæðan er fyrir því að Bergþór Ólason nýtur ekki trausts að minnsta okkar í stjórnarandstöðuflokkunum eftir hádegi í dag sendu Samfylkingin Píratar Viðreisn og Flokkur fólksins frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem miklum vonbrigðum var lýst með niðurstöðuna stjórnarflokkarnir hafi nýtt sér þær fordæmalausu aðstæður sem uppi séu og

varði virðingu Alþingis og störf til að ganga á bak orða sinna varðandi samkomulag við stjórnarandstöðuna um skiptingu formennsku í nefndum og eins og Hanna Katrín kom inn á þá er Sjálfstæðisflokkurinn núna með fjórum nefndum þá sér maður hver ræður ríkjum í ríkisstjórninni það er alveg ljóst stefnt er að niðurgreiðslu innanlandsflugs frá og með byrjun næsta árs fjármagn hefur ekki verið tryggt til uppbyggingar flugvalla en vonast er til að nýtt þjónustugjald hraði framkvæmdum samgönguáætlun var samþykkt í dag starfshópur samgönguráðherra lagði nýverið til að niðurgreiða flugfarmiða þeirra um helming sem búa í minnst tvö til þrjú hundruð kílómetra fjarlægð frá höfuðborginni allt að átta ferðir á mann á ári

umhverfis og samgöngunefndar gerði breytingar á samgönguáætlun sem voru samþykktar á Alþingi í dag þær fela í sér að niðurgreiðslan hefjist í byrjun tvö þúsund og tuttugu en hvers vegna er þetta talið nauðsynlegt ef ég ætla að fljúga frá Akureyri til Reykjavíkur um miðja næstu viku til dæmis að sækja þjónustu sem er ekki í boði hér þá get ég valið um fargjöld á bilinu sautján

tuttugu og fimm þúsund ef ég fer til Húsavíkur og suður með flugfélaginu Erni þá get ég fengið farið á tuttugu þúsund ef

ég er heppinn en almennt fargjald

tuttugu og sjö þúsund krónur út af vinnu þá þarf ég að fara reglulega á milli og stundum vegna fjölskylduaðstæðna hvernig finnst helduru myndir nýta þér flugið meira ef það væri ódýrara já

ég bý í Reykjavík og á fjölskyldu miklu oftar nýtir þú innanlandsflugið nei af hverju ekki ef maður þarf að nota bíl í Reykjavík er hentugra að taka bílinn alla leið og það er heldur ekki ókeypis að fljúga til Vestmannaeyja en hingað er flogið tvisvar sinnum á dag og fullt verð fyrir aðra leið er nítján þúsund hundrað krónur er þetta boðlegt nei ekki ef að flugið á að vera almenningssamgöngur og

ég fagna því að það eigi að þannig að almenningur geti nýtt sér þær hins vegar veldur það mér ákveðnum áhyggjum að í aðra áttina þeir sem eru í Reykjavík eiga ekki að geta komist út á land þá er ég að hugsa um afar og ömmur

og frænkur og allt það ég held að menn þurfi að útfæra þetta eitthvað betur en til að efla flugsamgöngur þarf aðstaðan að vera í lagi á Egilsstaðaflugvelli voru önnum kafnir í dag við að hreinsa jafnvel þó margir klukkutímar væru í næstu vél völlurinn þarf alltaf að vera tilbúinn sem

að brýnt sé að bæta flugvellina á Akureyri Egilsstöðum og í Reykjavík til að þeir geti betur þjónað því hlutverki hér á Egilsstaðaflugvelli þarf að

slitlagi fyrir níu hundruð milljónir en fjármagn til þess

tvö þúsund tuttugu og tvö og tvö þúsund tuttugu og þrjú einnig hefur verið rætt um nauðsyn þess að stækka flughlöð og leggja

meðfram flugbrautum bæði hér

til að hægt sé að taka hraðar á móti vélum ef aðrir flugvellir lokast í samgönguáætlun er ekki fjármagn ætlað í slíkar framkvæmdir en líkt og með vegakerfið er lagt til að auka gjaldtöku til að standa undir hraðari uppbyggingu sérstök þjónustugjöld sem yrðu lögð á alla notendur frá næstu

áramótum líka þá sem aðeins skrá vellina sem

vellirnir þar sem er

samgöngunefndar lagði til að minni flugvélum í millilandaflugi verði veitt heimild til að lenda á Hornafirði Vestmannaeyjum og hér á Ísafirði lega flugvallarins og útbúnaður

það þó til að gera flugið hingað vestur mjög óáreiðanlegt

er margt sem væri hægt að skoða til að bæta

náttúrulega frábært að sjá að það er verið að setja þennan flugvöll einhvers staðar á kortið og við séum að horfa til uppbyggingar en við hefðum viljað hafa áherslurnar á grunninn áður en við byggjum ofan á já bæjarstjórinn á Ísafirði að ekki sé hugsað til að ekki sé hugsað til almenningssamgangna það er ekki hlutverk utanaðkomandi aðila að leysa vandann í Venesúela heldur þjóðarinnar þetta voru skilaboð Evrópusambandsins í upphafi sáttafunda um deiluna í Montevídeó höfuðborg Úrúgvæ í dag

það er ekki auðvelt verkefnið sem leiðtogar fimm ríkja Rómönsku Ameríku og átta ríkja Evrópusambandsins hafa tekist á hendur að leita friðsamlegrar lausnar

í gegnum samningaviðræður nicolás Maduro forseti landsins hefur hafnað kröfu Evrópusambandsins um kosningar en er til í að koma á fundinn leiðtogi stjórnarandstöðunnar

sem er læknir frá Venesúela greindi frá því í fréttum í gær að nær engin vegna skorts á hefur þurft að taka af henni hægri fótinn og tær af þeim vinstri Bandaríkin hafa reynt að senda hjálpargögn mat og lyf inn í landið en herinn hefur stöðvað slíkar sendingar á landamærunum sameinuðu þjóðirnar hafa goldið varhug við þessum sendingum og talsmaður þeirra segir að hjálpargögn megi ekki nota í pólitísku skyni á landamærunum voru nokkrir mótmælendur sem báðu verðina um að hleypa vistunum í gegn og enn fleiri fóru fótgangandi yfir landamærin til Kólumbíu til þess að reyna að afla helstu nauðsynja leggja á niður skrifstofu eigna og atvinnuþróunar sem hlaut

mikla gagnrýni í svokallaða borgarráð Reykjavíkur kynnti í dag breytingar á stjórnsýslu borgarinnar leggja á niður fjórar skrifstofur en í staðinn setja upp þrjú

svið þjónustu og nýsköpunar svið mannauðs og starfsumhverfis og svið fjármála og áhættustýringar forseti borgarstjórnar segir að þetta sé til að auka traust

að skilja betur á milli frostið og snjórinn í höfuðborginni eru vel við hæfi á vetrarhátíð sem verður haldin í öllum sex sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins um helgina Guðrún Sóley Gestsdóttir er við Hallgrímskirkju þar sem hátíðin verður sett í kvöld já það er rétt

vetrarhátíð verður sett á eftir

á landinu til morguns verður víða strekkingur eða

vindur en jafnvel hvassara staðbundið á stöðum eins og Kjalarnesi og í Suðursveit éljagangur eða snjókoma fyrir norðan en bjart veður syðra

það helsta sem verður í íþróttafréttum kvöldsins Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

landsliðskonur í fótbolta hafa stigið fram og blandað sér í formannsslag k s í með því að lýsa yfir stuðningi við Guðna Bergsson og hnýta um leið í Geir Þorsteinsson City komst á toppinn

fyrir sjúklinga segir framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins talsverð röskun hefur verið vegna framkvæmda við gömlu Hringbraut stjórnarflokkarnir gengu á bak orða sinna þegar Jón Gunnarsson var kjörinn formaður umhverfis

og samgöngunefndar Alþingis segir í yfirlýsingu fjögurra stjórnarandstöðuflokka stjórnarþingmaður segir málið dapurlegt íbúar á landsbyggðinni fá innanlandsflug niðurgreitt frá og með næsta ári samkvæmt nýsamþykktri samgönguáætlun litlu fé er varið til þrátt fyrir brýna nauðsyn þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í

tíu í kvöld og vefurinn

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl